Honna oyie'ga idacha, hon'nedilog tukkija, norodakir tukka gharbija, ilba'tanna foga ideru, honngoni ya editanni, asin honn hadidan'nghi, editangon hadida, honn dawwi ali dawwi khalis ikon darin, editani kon hashab dawwira, kutta menjin tan firgikan tukkinamie.